Munyal boddum, ko a tefata pat dole a munya. to goddo munyai hebata nasaraaku ha ko o wati ha yeso mako pat.